وحد النهارا موسيقار سمع موسيقى جايه من <hesitation> من الغابه، كي تبع هاديك الطريق تاع الموسيقى لقى طفله شابه، راهي تلعب في الموسيقى بعد ذلك وقع في حبها وخلاص الفيلم.